Maŋ gɔ̀ȧȧ maŋ nɔ̀ŋ sulie, ke fòìɛ kè gàŋ, e ɗouŋ ɗòùŋ nɛ è gàŋ zimgbe, taìŋ bi manɛ̀ŋ naanààŋ gbiŋ màŋ jowo jawa, aŋ kaɨ, aŋ gbèìngbèìŋ, aŋ kɔ̀ɔ̀dȧȧ, manɛ̀ŋ zimgbe mȧŋ jowo jawaì, because taìŋ bi gɔ̀àȧ maŋ nɔ̀ŋ sɔ̀ȧȧ sùà. Wɔŋ doaȧ wɔ̀ŋ haì, aŋ kȧì nyaŋ aŋ fòlȧ, e gɔɛɛ̀ è dè è woo manɛ̀ŋ maŋ, è woo maŋ hàwa mȧŋ, è woo maŋ tùwa mȧŋ, è woo maŋ kùù maŋ, è è è nyɛnɛŋ maŋ wùìyè maŋ màŋ wooyà.